Resaka filtre regny ndraiky e, <hesitation> agnatin'izy regny zegny misy karazandraha maromaro zegny, <hesitation> andalovan'i rano io mitagna loto, mitagna <hesitation> karakarazan'ze raha jiaby le <hesitation> mal propre zegny de i rano igny amzay zegny avake <hesitation> efa rano mady sy mitavagna zegny no mandeha ambany aro hôgna sotroin'olo.